एक कलम जो है नी गजब खतरनाक डग से काम करे। दो तरीका की कलम रेवे एक मे तो अपण शाही डाला। अर दूसरी कलम रेवे जनि ये अपण बोल चाल की भाषा मे पेन भी खेवा। इमे एक लिट् रेवे जिमे शाही डली रेवे। लीट के आगे की तरफ जो एक निभ लगी रे जनि अपण नुक्यो भी खेवा। उसे अपण लिख सका कई भी कागज़ वेगरे पे लिख सका। जब अपण उनी ये लिखा नी तो उसे न तो शाही अनांग उनांग फैले ने कई कई घालमेल होवे। बहुत बडीआ तरीका से उसे लिख बा मे आवे तो आण तरीका से कलम काम करे।